Jeheni na nti tsochronkani nkexrín, nkexrín tsꞌóna ri ntiii, nio nio nda̱jna, nio ka̱tjo̱ tsixroni, ndá gente la ndáchro kixin nio rajás pero ntihi na chontani costumbre kixin nio nda̱jna ṭꞌóna ka̱tjo̱, ti ka̱tjo̱ la tsikꞌe̱nani, nkooo, yaá o̱ yꞌá nchísén tsikꞌe̱nani, tsi̱ka̱oni na tsichꞌeni cupaá la nko yaá nchísén, tsꞌinkankí ji̱nṭa̱ tso̱nṭá ri ka̱tjo̱ a, para tsi̱ka̱oni na̱ tsinkankí nṭa̱ na tsjaṭán na, ndá tiii, siguiente ña̱o mé, tsíchꞌeni ocupar, ti noa tsꞌóna ri ntii nionda̱jna namé, tso tsoxróte ri noa a, tsoxróte paraaaa, íxin ri, ijie nchítjen tajkꞌetoni. Ndá para ri ndóye, ndóye nchítjen e mé ntiii, tsotsénkíni tsijma ndá tsjikoni ri molino a, ndá tsꞌe̱nka̱ni cobeta tsjikoni, na tsixin la chríṭaon més tsjiṭaón ri xíjnta. Kixin cuando ante tsꞌinka ri molino mé sa̱o xíjnta tsꞌiṭón nti̱a ndá tsochréhe̱ ri <hesitation> chóndahya xíjnta kixin ó nchekjeexin la ó a kanhño má xíjnta, a̱ndá ntiii, a̱ndá tsikoni molino na, ndá tsi̱ka̱oni na tsꞌeani ri ichꞌo a nko kjo chiko tjoa ijié, tsꞌeani, ko xi̱ä aceite, nandá ti nda̱jna kuixin kuíchꞌeni prepara nchítjen mé kuítsinkáni, na kuánkíhi na, chjáxin tsixroni, mé kuíkite ri tsikite ri ichꞌo tsꞌeani a, na ko ri xi̱a, a̱ndá tsjixin la mé, ntiii, tsꞌeyani, na ndá tsixin la tsꞌaxrjenkí ri iii chaon ka̱tjo̱ a, tsánkíhi jínṭa̱, kixin jína tsicháxi̱hini ri ti chaon a, na- a, tsꞌinka ichꞌo, na ndá tsjixin tsꞌinka ri jichꞌo na, nti- i, nti- i, tsikite nda̱jna. Tsjiko- o ntochíká kja̱xin, puro pecho táha ndá tsjixin tsꞌóna, ti nio na, sinchekaóni nko yaá o̱ yá cubeta yéhyé ti kjo kákán cubeta kákán litro siín, ànd´tsjixin tsꞌóna na tsjakꞌeto ìnṭa̱ nko bote ijié, na yeé nta̱ tsikia nko ya cubeta tsiki ri nṭa̱ ndá tsꞌónehe ri jisón, a̱ndá tsꞌóna ri iso̱n na mé tsjixin na mé nti tse̱nka̱ni ri nio a, tse̱nka̱ni ti nio ntaha nandá nti tsoxróte, na tsikjĕxini jína, lo mismo̱ kja̱xin íxin kaín ri sin tsjinki̱tsa tsꞌóna ri nio a mé, tsjinki̱tsa sin tsꞌe̱nka̱ sin nda ri náhi na ti to̱he mal kixin nko sin, nko chján na nko nio chjánhña kixin, nko kaínha sin kꞌue̱nka̱ sin ri, kjuinki̱tsa sin kꞌón ri nio a, ndá tsochenkí jína kixin ri nio na tsochján nána avece la ti nko̱siñe na chjánhña, na o̱, na o̱ nkokóha ṭꞌaxrje íxi. Ri itꞌi tsixroni mé chjănhña nomá ri chenkí jína na chján, nandá ti ó tsátsínka jiyaá iyꞌá hora na, ó tsakitje̱he̱ni ri bóte, nandá tsotsjeni jnko tsotsjexíni, ndá tsíchján ri nio a, na ndá ó ti xrohi la tsókakíhini ri bóte kixin tsꞌanka para ntiii, í tsak í tsakechenkíha, na ndá ti nkojín sin ṭjanchia la ó tsakitsjeni tsakja sin, xi̱kaha tsꞌóna ri nti nio nda̱jna a. Tsochronkani nkexrín ichján ri nio, niojma̱, ntihi chjaséni na chóndani nko costumbre kixin tsochján nko nio ijma̱ na, siempre kixin tsjakꞌeto ri ijma̱ a, tsjakꞌeto ìnṭa̱ sa̱o nandá tsjixin tsichꞌeneheni ri ijma̱ a, nko̱siñé ri ma̱tié la nko nkokilo ma̱tié na ko tꞌo̱ kilo ti ma̱chi̱ni a, ndá tso̱nehen chóndahya ixro̱, nandá ntiiii, tsjakꞌetoni tsꞌijma na tsakꞌeto. A̱ndá tsixin tsjakꞌeto na jeheni na tsakankíni, ta̱ ó tjinkaon tsochriṭꞌo̱ ri ijma̱ ndá ntii, tsakjijini tsꞌave, nandá ntii, tsjixin tso̱tsink tsjixin tsꞌave ri jijma̱ ndá tii, sinchetsinkáni, ntihi chjaséni na chónṭani costumbre kixin ri molino, molino ntsíntsí itjani a, táha tso̱tsinkáxin ri ijma̱ a, tsjiko ntii ka̱nta̱no̱a̱, chaon nka̱nta̱no̱a̱ tsjiko, pa tsochjéhe sabor, naaaaa, tsjixin tso̱tsinká la ijnko sin la ó na̱chrohe nti tsji sin molino tsjiko sin ri noa a, para tsꞌóna ri niojma̱ tsꞌia ri jma̱ tsixroni, ndá itsji ri chꞌo naa, lo mismo kja̱xin kixin, tsjasini ri jichꞌo a, hasta tso̱nṭá, na- a, na tsotsjexíni tsjiko ri ichꞌo a lo á xíjnta nda ri na̱xa̱ tꞌitjáña la na̱xa̱ tsochjéheni xíjnta̱, ndá tsjixin la, sincheṭoni sinchetjoini, ndá ntii tsjixin la, <hesitation> tsjixin la tsinchekꞌiani ri ijma̱ a. Tsinchekꞌiani ta̱ tso̱tsjoin nandá tsjaṭꞌoni nkekja̱in nko yáto o̱ nko jní vuelta kixin para íxi tsochónṭa íxin nko laja tsꞌaxrje ri nio a, para yóxin kuadrado tsꞌaxrje, naaa, chónṭa éxi jnko tipo éxi nko náxrjón tꞌikoni íxin nko itsjé ri ntiii, síṭja tsixroni, a̱a tsjixin la, tsjixin la tsochriṭꞌo̱ dia pedazo pedazo, kixin nkekuènṭé, paraaaa, ti ka̱ni̱ ti ó chaon ka̱nie a mé, ntiii. tsꞌenani na, tso̱ni̱máni na, tsjixin la tsoxrani nko sk ik servilleta kixin para tsoxámá ri chaon ri ika̱ni̱e a, nkekuènṭé para tsjaṭaha ri ichꞌo a, para náxrjón tsochján ri nio, ti nio ijma̱, chjaséni ntila kaíni noheni nkexrín ṭꞌóna ri nio ijma̱, nomáááá, kaínhñani ṭakitsjeni ri, ntiii jinṭá tsꞌaxrje solo ikjéni na, kuakiere xí, cha̱xi̱n ri chꞌo i chꞌénani mé má cha ri nio a, ndá cuando ri tsoch tsꞌóna nko nio náxrjón na, tso̱xi la. Ajuérza̱ kixin tsꞌeyani yóxin inṭá, naa xi̱kaha lo mismo ri ijma̱ na, tsꞌeyani na, tsotsjexíni a ó xíjnta ndá tsꞌia ri chꞌo na, tsoxraṭꞌoooo, nooo na inꞌo njon na vece la, ndá tsjixin la ṭaténi, ndáá nkojnko ri nchaá ojo chaon ri ka̱ñe̱ a tisímá nkojnko ri nio a, ndá tsixin tsisímá ri nio naaa, ntiiii, para íxin, tsjixin tso tsꞌóna na, lo mismo̱ kja̱xin tsjakꞌetoni bóte, tsjikia ji̱nṭa̱, tsakꞌenkáya ri jiso̱n a ntaha, ndá tsixin la kaín ri, to̱tꞌo̱ ri chaon ri ojo ri ntiii, ti ka̱ñe̱ na tsꞌinka ntaha kixin para, kaín ri xí, nda̱chjin o̱ vapor tsixroni tsochrìin na mé, tsochjáxin ri nti- i, ti nio a, ti nio ijma̱ séhya chjáxin kasi nko- o, nko- o hora ko̱tꞌo̱ ó, chjáxin ri nio ijma̱, na tsjixin la tsotsjeheni na, ti tsáxitehya hora lamé náxrjón inṭá ri nio a tsꞌaxrje, a̱ndá ri- i, tsꞌaxitehe tsochenkí la ntoséni xa̱ tjechenkí la má cha tsꞌaxrje ri nio a, na- a. Tsjixin la tsotsjexíni tsíchján na í tsakakíhani, nandá, tsoxitje̱he̱ la sinie choni, na o̱ nkojín sin tsjanchia la tsakja sin tsjanchia na tso̱xi iso, kaín táha ri nkexrín ṭꞌóna tipo ri nio a, tanto niojma̱ na, xi̱kaha na nionda̱jna na xi̱kahana, ri jnko ntachꞌokan la lomismo̱ kja̱xin, ixra̱ ṭꞌóna jehya xra̱haya.